Assari wida tungi burwi kodod tou ayie ka kuliy nanga firgina. Wida gon essaka esan ايام in computer basafie. Computer in طابعة akon dari. Terin hiker nan ne طابعة. ورق ka fayika erbaie nanga firgina. Fi hikera amanti achere en طابعة toka ganosa tou tenna حبر fa odeari.ورق kon fa aeitaro. En ورق ka طابعة toue la fa esker eskere koga كهرباء fa fa كهرباء edan fa kulir.كهرباء edan koleikan tawlei fa shigolein. Wida owein firgeka faken awier.